España ko mopeti teta tuisa oike reta america pe popa arasa dieciseis pe jare ipuere vaera oyapo reta kuape, jaema kuape yogueru reta ipuere vaera jaereta oñemueta vi jokogüi añae jaereta ipuere vaera jaereta añe oguata como mopeti pais democratico